انصحو بقراءة كتب يومياً لكتاب املاح يكونون وجيدين بالكتابي وتكون الكتابي منتظمي حتى لو كانت قليلي ، وانصحو همين يلتقي بناس يهتمون بالكتابي ، ويحضغ المعارض الادبيي واللي يجتمعون بيها الكتاب والشعراء ، ويعملو كروب على الانترنت مع الأشخاص المهتمين بالكتابة ويتناقشون سوى.